انا اشوف انه ما له داعي انه الاطفال يحفظوا قصائد بالمدرسة، يعني احس انه ذا ما له فايدة <hesitation> وانه ممكن انه نستغل عقل الطفل، وانه هو يقدر يحفظ نستغله بشي حيفيد اكثر، شي يشغل له مخه، يطور من تفكيره، لكن انه هو يحفظ <hesitation> القصايد <hesitation> ما حيفيده بشيء صراحة.